Scì, a l'é unna coxiña che pe quello pöco che ne sò a l'é piña de pacciuti, a l'é piña de sarse, a l'é piña de grasci. Dapeu no sò s'a segge tutta coscì, però e cöse che n'arrivan a niatri a l'é ch'a segge unna coxiña ben ben elaborâ, ben ben elaborâ ma però piña de grasci, e donca ch'a no fa tanto ben.